Irô mize àby àby io zen̈y ilain̈a amy andra ziôty mba hahaizan̈a raha nandalo taloha. Aviô zen̈y irô zen̈y tehirizan̈an-drô i fitaovan̈a nampiasain-drô olobe taloha àby àby io zen̈y efa tsy ampiasain̈a amy lera andra ziôty ndreky tantara koa zen̈y. Izy io koa zen̈y tantara raha nandalo taloha.